Ita bisa selesaikan neu ita harus sanga sumber masalah no harus fokus tao nakahuluk masalah esa-esa, no ita bisa noke bantu neme hataholi fe'ek, teta so na ita bisa noke bantu neme ita nanaon.